Naju̱mu̱ꞌ ikhúún rí tsú ñu̱ꞌju̱n ma̱goo má ma̱ju̱muu̱ ríí ma̱juwé migíná jamí xúꞌkhu̱ má ma̱ꞌdxuu̱n mangaa pero ríndo̱o ríí naju̱mu̱ꞌ ikhúún ríí júwé migíná rá, mu̱ꞌni̱ kuétáꞌlú ríí mbáá ru̱dú tsú gíꞌdiin e̱jioo̱, <hesitation> náa̱ inuu ixi̱, ni pét nipátríguii mbáá a̱dióo̱ rá, nijáñuu̱ <hesitation> rí ma̱ꞌni̱ xu̱kúꞌ tsúꞌkhu̱, rí maꞌni ñu̱ꞌju̱n tsúkhu̱ rá, i̱ndóó má aan mandxaꞌjué, mandxaꞌjuáske mandxaꞌjuále adióo̱ numuu rí ndeꞌyoo̱ rí ndawaa̱ꞌ mbáá. Mandxaꞌjué má xúꞌkhu̱, a̱jndo̱o má ma̱skhoo má ru̱dúu̱ rí mandxaꞌjué <hesitation> mandxaꞌjuáa̱le má mbaꞌyáa̱ꞌ ndayáa̱ꞌle ikhaa̱, ikhaa ríꞌkhu̱ naju̱mu̱ꞌ ikhúún ríí ríjndo̱o nandxaꞌjué rá, ríí namiájuii̱nꞌ o̱ <hesitation> ndayáa̱li a̱dióo̱, xúꞌkhu̱ má mangaa mu̱ꞌni̱ kuétáꞌlú mbáá ñu̱ꞌju̱n tsúú niŋawúúnꞌ nikhámáꞌjáán nakhúú náa̱ mbá ixi̱ rá o̱ ndiyoo̱ ikhu̱u̱ mbáá bi̱yú aan ikhaa ríkhuu ríndoo̱ naŋawúu̱ṉ rá, ma̱goo <hesitation> náá xáꞌge, náá xágoo ma̱ꞌge xneꞌ. Xúkhu̱ má aan endóó má mandxaꞌjué, o̱ i̱ndóó má ma̱wanúu̱ náá xáꞌge, náá xáꞌge xneꞌ rá ma̱rigui mbóó, mbóó ú náa̱ ma̱rigui, xúꞌkhu̱ má ma̱kha̱ñúu̱ a̱jndo̱o ríí, náá xáꞌngo̱o̱ aan numuu ndaaꞌ ndawáa̱ nimbáá tsúú ma̱goo maꞌni thanuu ñu̱ꞌju̱n tsúgi̱ꞌ. Muríí xaná júwé ikhii̱n.